Raha ohatra hoe hiampita s- ranomasina aminà sambolay tra- sambolay zaho a de efa mila mieritreritra longany zaho raha raha rasy mety hiseho mandritran'igny voa- igny fiampitana igny de io raha ratsy io am'zaigny a hoe i- haminavinana n- ra- <hesitation> ahatongavan'ny soa aminavinana ny rasy de amin'iny am'zay zany zaho a afaka miomana am'le rasy rehetra de hoe ohatra hoe mia- mianatra mandamo mitondra bouée de sauvetage, raha karahan'zay.